כַּאנְפַדַּל נַחְתָּאף לְעִיד מִילָדִי מַעַ אֶלְעַאִילָה וְאֶלְאְصְחַאב פִי ג'וּ בַּסִيط וְדַאְפִי, טַאבְלָה זְוִינָה שְווַיַّا דִּיַאל אֶלְדְּחַק וּמַאקְלַה בְּנִינָה מַחַאסּ שְׁתוּן חַאגָ'ה כְּבִּירָה, אֲהַם חַאגָ'ה נְכוּן מַעַ אֶלְנָּאס לִי כַּאיְבְּחוּנִי וּנְפַרַּח מַעְהוּם.